Fadan-fatat, tatan kurun wonou mindike butu karkurun wana kunu pu, pu aha fin ph a hair ab pu ahai tatan pu ahas kurm u a hai woro pu a has fi minda pu a has butu pu ahas kurukun pu ahas wanakum pawpasa punass pu nahas wan akum aharab puwsa a haanata, puwasa ahas kum puwasa ahaa wono puwsa aha mindike puwwasa ahas butu puwasa ahaas kurkum puwasa ahas fui, rab patatan ahastatan patatan ahas kuron patatan ahas wonon patatan ahas mindike patatan ahas butu patatan ahas kurkunun patatan ahaswanakurum, pakarur akaran ahasfin pakurayahsa raba pakaru mahas tatan, pakurun ahas karin pakurun ahaswonon, pakurun ahasbutu v karkurin pakurun ahas wanakurm pawonon, pawonon ahas fir, pawonon ahas rab, v patan pawonon ahas kurun, pawonon ahas wonon, pawonon ahas nrimdihe pawonon ahas butun v kurukum pawanonon ahas wana kurm pa mindike damnke ahas fir, pamindike arah rab pamindike ahas tatan pamindike Ahas kuurm, pamindike ahas wonon, pamindike ahas mindike pamindike ahas butun, pamindike ahas kurkurum, pamindike ahas wanakarm, pabuta, pabuta ahas fi, pabuta, pabuta ahas rab, pabuta, pabuta ahas latan, pabuta, pabuta ahas karun, pabuta, pabuta ahas wonon pabuta, pabuta ahas mindike, pabuta, pabuta ahas buta, pabuta, pabuta ahas kurkurm, pabuta, pabuta ahas wanakrm, pakvkrum, pakurkurum ahas fir, pakurkurum ahas rab, pakurkurum ahas tatan, pakurkurum ahaskurm pakurkurum ahas wonon, pakurkurum ahas mindike, pakurkurum ahas pakar kuru, pakurkurum ahas kurukumn pakurkurum ahas wankaran, pawanakirm, pawanakirm ahas fir, pakurkurum ahas rab, pakurkurum ahas tatan, pakurkurum ahas kurm, pakurkurum ahas wonon pakurkurum ahas mindiek pakurkurum ahas butu, pakurkurum ahas kurkurm, pakurkurum ahas wonon, pakurkurum ahas mindike, pakurkurum ahas butu, pakurkurum ahas kurku pakurkurum ahas wanakurm, pusapu, pusapu ahas fir, pusapu ahai rab, pusapu ahai tatan, pusapu ahai kurm, pusapu ahai pusapu, pusapu ahai wonon pusapu ahai kurm, pusapu ahai mindke pusapu ahai butu, pusapu ahai karkurum pusapu ahai womakurm, pusapu ahas pu, pusapu ahai pu pusapu ahai fir pusapu ahas rah, pusapu ahas pu ahai latasn, pusau puanhan pu ahan kurm pusapu pua ahas ahaa wonon pusapu atang wu pw ahaa mindike pusa uka haa pu ahaa butu pusapu has pu ahas kurkurm pusapu nhaa pu ataw ahas wana kurm pusapu ahaa pu puwasa,